كنعرف للسباحة و تعلمت فسن السابعة و كنعرف ركوب الدرجات و تعلمت فسن خمستاشر سنة بالنسبة للسباحة تقريبا استغرقات ليا عامين باش نتعلم ليها بشكل افضل و بالنسبة للدراجة ماخداتش معايا تقريبا شهرين او تلت شهر وليت كنعرف نركب الدراجة النارية مزيان